د ۹ شمېره زما لپاره د بشپړتیا او پای ته رسېدو نښه ده. دا شمېره د مهربانۍ، انسان دوستۍ، او همدردۍ استازیتوب کوي. کله چې ۹ شمېره ګورم، نو د مرستې او د ټولنې خدمت خیالونه ذهن ته راځي. ۹ شمېره ماته یادونه کوي چې پایلې زموږ د کړنو انعکاس وي.